المعتقد أنا عندي المهم ياسر ياسر هو الإسلام، <hesitation> توحيد ربوبيا و توحيد الإيلاهيا للله تعالى سبحانه و تعالى، و ثاني حاجه تحرير المسجد الأقصى من، من الصهاينه المحتلين <hesitation> نتمنو إنشاء الله في أقرب وقت يتم، نرجعو الأقصى لفلسطين، تعود فلسطين حرا و مستقلا.